क्रूज शिप स्वतंत्रपणान आराम। सुटी पडली काय भावपाक मेळता, तेचाखालेष्पान म्हुटल्यार थैसरला जेवण, पिवपाक बरा बरा मेळता। तेचर वेगवेगळे उपक्रम करपी सुविधा सुद्धा अस्तात, चड करून कॅसीनो, लाइव म्युझिक, डान्सेस, आणि दर्यांत भावताना वेगवेगळ्या जाग्यांक भेट दिवपाक मेळपाची संड। हे सगळे वेगवेगळे दृष्टिकोण आणि निश्चित वातावरणाचो आनंद घेवपाक मेळता।